ഏലിഅപ്പുനഗ മര്ഛ് പന്ദ പുരേദ്ദു നരക തിന്ഗോല്। ഇത്ഥന്ദു। ദൈക്പന്ദ സ്കൂലുദു ഏപല മര്ഛിദേ। പുരേദ്ദു മല്ല ഏഗ്ജമ്സ ഹോന്ദ് ഇത്ഥന്ദു। ഏഇക്ക। ഏലിഐദ്ദിന്സി മര്ഛ് പന്ദ വന്ജി ദദ ന ബേഥേനേ। പോദ്ഗേപ്പുന്ദു ഓന്ദ ഇഥേ മല്ല ഇബോക്ക മര്ഛ് പന്ദ। ദദ മര്ഛ് പന്ദ വന്ജി ഫിനന്ചിഅല് യേഅര് ഏന്ദപിന। തിമേ ഇപോര്തുകു കേല്സ മസ്തുപുന് ഓഫിസിദു ഇദിവര്സദ। കേല്സ ഫിനിശ്മല്പുനലേക ഥുവോദപുന്ദു ദല। പേന്ദിന്ഗ്ദി വരേ ഉപ്പുഛി ഓന്ദ മുസ്ത് ഇമ്പോര്തന്ത്। തിന്ഗോല് ല പനലി ഛരീര് വിസേ കേലസതി ലതേ ല। കുല്ലോദപുന്ദു ഓന്ദ ഓവേരല്ല് വന്ജി ബുസ്യ് മോന്ഥ്। ഉപ്പുന്ദു ഛ്ഹല്ലേന്ഗിന്ഗ് ല ഉപ്പുന്ദു ഓഫിസിദു അന്ഛ। ല പനലി ഓന്ദ പുര ഇബോക്ക വന്ജി സതിസ്ഫച്തിഓന്। ദിക്കുന്ദു മര്ഛ്ദ തിന്ഗോല് ല പന്ദു।